السفر مفيد جدا حدا طبعا هسي السفر بقي ساهل وسريع والحاجات بقت سهله كل انواع المواصلات بقت اسرع ومتوفره العربات عندها شوارع سريعه والقطارات بقت متطوره وسريعه والطيران بقي ساهل و رخيص ومتوفر الحمدلله كل شئ بقي متوفر وساهل وسريع و بخصوص <hesitation> بخصوص السفر والسفر فوايده كتيره ما عندها حد الزول بيسافر سريع وبقضي غرضه ويجي راجع وتاني ممكن يسافر <hesitation> و يودي حاجات ويجيب حاجات وماف مشكله في الموضوع يعني فوايده اكبر كتير يعني حتي الزول المضايق العيان ممكن يسافر طوالي يمشي يقضي عمليته ويجي راجع والزول الداير يحضرعرس ولا الداير يحضر مناسبه ويواصل اهله كله ممكن يعملها في سهوله شديده جدا جدا لانه السفر بقي ساهل والناس بقت تتواصل حتي ممكن الزول يسافر يقضي شغله صغيره ويجي راجع ويواصل شغله في بلده الهو الكان قاعد فيها يعني ماف مشاكل في الحته دي